الشخصية التاريخية إللي أعجبت فيها مرة وإللي أتمنى إن أقتدي فيها من صفاته، هو سيدنا عمر بن الخطاب رظي الله عنه، هو صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اشتهر إنه كان عادل كثير، وكان حنون القلب، ولكن في نفس الوقت كان شديد في الحق، وكان رجل شجاع، وصحابي جليل.